No tena fanatanjahatena na fanazaratena aloha gny resaky da tsy de mandany fotoa amizay zaho isanandro. Fa kosa, zaho mandeha tomboky mandeha miasa. Aminaha, ze fandehana tomboky zay de fanazaratena na fanatanjahatena. Ka eo amin'ny efa-polo minitra na ray lera eo laniko isanandro mandeha tomboky zay. Da no isakerinandro zany izy mety eo amin'ny valo lera eo, no atambatsy izy ray manontolo au total gny laniko isankerinandro.